Koà resaka <hesitation> ôhatra izahagny ny mampitombo hery na ôhatra mampatanjaka zaigny i, volaniko vôlôhany resadresaka vôkabôkatra regny, ôhatra mbazaha regny e, de sohôgno ô, sahognambo regny zay e, regny tsara ohanigny ôhatra kà <hesitation> izaha raha <hesitation> mpa-mampatanjaka. De ôhatra ronono koà zay, regny <hesitation> manjary ohanigny koà ko mbô izah raha mampamisy hery, mampatanjaka.